Eritsereto hoe mpanamory sambon-danitsy nirahy hanjanaky planeta vaovao iha. Ino iaby ireo raha sarotsy atrehinao ary ahoa no handresenao izay?